Eh maty e, amy fiainagny sarotro be tô kô mey hagny <hesitation> fomba anasako ananjy zegny, fomba anasako lapoaly zegny ohatra koa hoe mey take hanigny hiloma- hilomako rano hely malongany izy hilomagny rano hely mbô hibôkabôka zegny le- le hanigny nipetaky amy lapoaly igny de avy ake amize izy kikisagny amina koera kikisagny amy koera zay vô avy ake ampanarahagny paille de fer zay vo amze vô mampiasa eponge miarak'amina liquide vaisselle hely de tokony hady izy amnje.